Lɔŋfeŋ wae, lɔŋfeŋ lɛi gbi, hiŋi lɔ anda ta bɛna, na tiie a lɔŋna, a yɛ ŋ fasa wakɛ. Hiŋi lɔ a tae mu bɛna. Kɛ hiŋi a tae ma bɛna, na tiie a lɔŋna, kiinya o kiinya be a ɔ, a be ŋ fasa. so lɔŋfeŋ lɛi gbi ya nae, hiŋi lɔ aa mae mu bɛna, kiinya bɛaɔ, aa yɛ ŋ fasa, na lɔŋnde ɔɔ na tiie aa lɔŋna